Rô Karazan̈a gatô haiko zen̈y. Misy gatô natao ho an'ny mariazy, misy gatô natôkan̈a ho an'ny aniverisera, de misy kà gatô zista hoanin̈y an-tran̈o ao fo fa misy kà kaiky àby ren̈y zen̈y <hesitation> rô samy amin̈'ny sironazy jiàby sôkôla na vanìa karà zen̈y.